<noise> tib komid guꞌn sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná neꞌg lën giedz nak x̱oꞌb pzaꞌ, gunu nak guꞌn sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná. X̱oꞌb pzaꞌ c̲h̲ixkwaꞌ më dip, lo më knu nak guꞌn nixc̲h̲a c̲h̲ixkwaꞌ komid knu, or lëꞌ minn c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌb pzaꞌ guꞌn c̲h̲ak nak c̲h̲ey më dip, xloxga bitser lëꞌ minn xgu nup nkob lo kald nizëd knu loxna c̲h̲uslo xian gunu wen ga lëꞌ gunu sdzob lo gi, loxna c̲h̲uslo xlëꞌb gunu stse gana tipta lëꞌ minn sdziy gunu, dzekna xka gekda gunu, xloxga dzekna lëꞌ minn xgu mal lo gunu ota xiu kamaron lo gunu gana xiu ldzin gana xgu minnn midzanj yex lo gunu, dzekna xka nix xc̲h̲aꞌkë x̱oꞌb pzaꞌ. Konde lëꞌma gow gunu lëꞌ minn xgu x̱oꞌb knu lën gian ga dzekna x̱aꞌsa zob më dip xguga minn lo knu. Gunu nak comida guꞌn sdza'l- sdza'lc̲h̲a ldoꞌná neꞌg lën iedz guꞌn uyow minngol bokoa.